A s'vet ch'a t'pias pa cüziné e ste ën ca a mangé perché ses sempre ëndua andé fora a mangé, ses sempre ën gir ënt ël risturant, l'auter di suma andait li ën pizzeria ëndua l'as dime ti ch'a s'mangia bin e al era propi ottima. Ëncöi suma andait da l'auta part ëndua l'as turna dime ti e al era turna bun, a t'pias propi i post migliori